Poñuú neé īꞌa nééxini ñu ñaꞌa ñunitu īñi kaxhi nō ci te kachi ngō ne pes kakai ndute ñi dɨvɨ míꞌi nteneé pues kaeꞌne ngo ne ɨn katakaci ntute i ta kadɨvɨ nákaꞌan ñadɨvɨ sáviꞌ la neé dɨɨkādɨ ɨn katakai ntute kuān ñi nakaꞌan ñukú nani nakaꞌan ña ñuku dɨkɨ tóꞌo no ne dɨ kakatakaantute idɨ ñukú nakaꞌan ñadɨvɨ uku dɨ́vɨ neīnan ñukú taꞌnboro ne te keꞌne nú na ɨn katakaareí hi ntute i cé vi e keꞌne skú noo ɨn ñuꞌntu n ñaꞌa ñuunto ne pues kaxití ci ñaꞌa konteni chi keꞌne nko tí jn kakūtuní ci kakûꞌví i ci ta kañoodu míꞌi ñaꞌa ñaꞌa ñáꞌa ne pues kākuꞌvi ntáꞌa ngo o sé aeꞌɨ no sé ne poes kākainɨñɨ te ñāꞌa ō ne papuesdɨɨka i tata nko tí añeꞌngo kuenta ikakūtuni ci keꞌne nko.